ساده یو رخه پیچ کش، چهاررخه، دوه رخه، شپږ رخه، مخروطي، استواني، فوکس، ترکیبي او فنري د پیچ کشونو ډولونه دي. دا څو ډوله پیچ کشونه د میخونو د کاږلو لپاره کارول کېږي. پیچ کشونه د لاسي، برمي او برقي په بڼه جوړیږي. پیچ کشونه هم واړه او هم غټ وي، برقي او برمي پیچ کشونه په دېرې اسانۍ میخ له ځای بې ځایه کوي.